Ñy fomba atao aminy ñy fan fampiharoa sary, aminy ñy loko samby karazany: -Mila mifily loko nteña, aminy ñy itiava nteñ'azy. -Mila mahay mañamboatsy sary koa, aminy ñ'itiava nteña zay, am'izay sary zay hay nteña, mba hanaitaitsy ñ'olo, mba aham hatandreña olo hanenty az.